हिम नदी अर्थात् बरफके लदिया, बरफके लदिया कहति की हिमालयके याद अइता । काहिककि हिमालयमे साल भर बरफ परल कर्ता आउ सालभर उही बरफ पिघल के पानी धिरे धिरे लदिया बनके तराईमे जिता । आउ तराई हुइके यि समुन्द्रमे पेल जिता उहि मारे लदीयाके पानी हम्मर खेतीपाती करेक तिहना, जनावर पानी पिबाइक तेहना आउर एकदमके तेहना पानीके चक्र एक ढार कराइक तेहना जलम लहल हे । आउ लदीयाके यि तेहना इ बहुत जीवनदायिनी चिझ हे आउ हिमनदि जबतक्का रिहि तब तक्का का केहतियाँ हम्मर पृथ्वीमे पानी के स्रोतके कमी नाइ रहि । उहिमारे हिम नदी या बरफके लदिया बहुत जरुरि हे हम्मर तहनि ।